Mening ideal tug'ilgan kunim, oilam davrasida biror bir restoranda o'tkazishni xoxlayman. Chunki, oila bilan o'tkazilsa, bu o'zimga ham yaxshi kayfiyat beradi, ularga ham. Bundan tashqari, umuman olganda, tug'ilgan kunlar oila davrasida o'tkazilgani ma'qul. Albatta, yoshlar o'z tengqurlari bilan o'tkazsa ham bo'ladi, faqat, ular bilan alohida qilgan ma'qul.